والله نفضل العيش في المركب اللي يصلح للسكن؛ لإن المركب يعني السفر، والمغامرة، تقدر تنقل من مكان لمكان، وتعيش في البحر، وتستمتع <noise> بالطبيعة، وفي نفس الوقت عندك كل شيء -ف- من الأمان، والراحة، في البيت، أما البيت على شجرة جميل لكن محدود، ما بتقدر تروح بعيد <noise>